Misy karazagny maro ny satroka. Aminay manokagna, misy ny atao hoe satroko penja indesigna mandeha miasa satria andavanandron'olo miasa amina tanimbary kela mafana andro. Misy ka karazagna satroko indesigna mandeha magnano bazary, kaskety na satroko sasany indesigna magnano fety amina resaka lamaody.